अ पेय पदार्थ त बहुत हसै । सबसे बण्ही त हमरा पेय पदार्थ पियसाहु इअ पानी पियसाहु हसे फ्रूटी कहु न जुस । हसे रियल जुस हसइ हसे हमार अ स्लाईस हसइ । हसे हमार मिरिन्डा कहुन पेप्सी फेरी हसइ कोका कोला कहु । हसे अ हसै दिउ कहुन । अ ओकरमा जाके हमार मोद हसइ वाइन हसइ । हसे अल्कोहल कहोन अल्कोहल क प्रकार फेरी बहुत हसइ । एबे बियर फेरी ओसने हसिय । हसे हमार एब हर्ड ड्रीन्क हसिय हसे सफ्ट ड्रीन्क कहुन । हसे ककटेल कहु । हमरा जुस क प्रकार फेरी कतेन कते हसइ । उहे हलइ हमार पेय पदार्थ ।